Ditëlindja ideale jime kish ish se shihesha me miqt timë, me familjarët timë e se bujëm një bukur festë gjithë njëi bashku te ku piqjëm mishë e këndojëm gjithë njëi bashku e rrijë për një ditë gjithë lidhur e çë divërtireshëm.